To mi layɓai juuɗe, mi artae mi raɓɓita haatiire, mi heɓa njiyam, mi wada ndiyam, to mi waɗi, mi artai mi somna ɗe, mi somna juuɗe ɗen, to mi somni ɗe, sey mi woggana ɗe haa tiire, sey mi wogga ɗe, mi woggindira ɗe, mi sornindira kooli ɗin, mi wogga ɗe, mi wogga ɗe yeeso e ɓaawo, mi itta tuundi ɗi, to mi itti tuundi ɗi, mi tabbitini koto koye woggaki haa tiire nde nani koto koye, sey mi wadda njiyam mboɗɗam, mi lullita ɗe.